Maro moa ny lavaky la i lavaky amin'ny tany da tany avao no anapena azy, la lavaky amin'ny akanjo i trobaky ny fanaova azy amin'ny akanjo da jery. Ka laha i koa trobaky amin'ny hazola tapena taikazo da asia lakolyda apetaky.